أول شي عشان تلتجط صورة جيدة لشخص لازم تتبع بعض الخطوات عشان تضمن النتيجة تطلع مميذة مثلا اختار اضاءة جيدة <hesitation> مثلا رتب الخلفية ثالث شي حاول تقرب من الشخص عشان تلتقط له صورة وتفاصيل واضحة رابع شي اختار الذاوية المناسبة لالتقاط الصورة.